والله لو كان نجم نكون حيوان بري ليوم واحد أختار إني كون نسر خاطر النسور عندهم حرية كبيرة يطيروا في السماء ويشوفوا العالم من فوق، ينجم يكتشف أماكن بعيدة ويعيش المغامرة، وهو يطير بحرية وينظر للأشياء من منظور مختلف، فكرة التحليق والتمتع بالطبيعة من فوق تبدو حاجة رائعة جدًا.